علشان أغير إطار السيارة أو الدراجة، لازم أتأكد أنهم واجفين على سطح مستوي، وأستخدم الجك علشان ترفع السيارة أو الدراجة، وأفك المسامير باستخدام مفتاح العجل، وأخذ ال الإطار القديم، وأحط مكانه الإطار الجديد، وأركب المسامير زين، وبعد ما أثبت المسامير أنزل آ أنزل السيارة أو الدراجة باستخدام الجاج آ، وأتأكد إن المسامير مشدودة زين.